<hesitation> taaliŋ jaloo aka jaloo laa bari kuwoo min daa fo allah le daa feŋ daa feŋ fooye kuu sotoo miŋ be keeriŋ ila baluu dulaa ti yoo taaliŋ fanaŋ ŋkaa ňanta jalloo yee min laa afanaň kaa la baluuwo le soto abala. Bari waati doo niŋ yee taaliŋ jaloo konu sesse tuŋ foo liyel dadaa baŋ. Sa dada tum fo doolu maŋ kar je assee miliŋ miliŋ taraa jeeto a muŋ taa foo ila baluuwo wola baaboola woo le atina allah ye moo moo allah al a la beaŋ bee beaŋ muŋ hadama diŋ mun allah yee idaa ňek anii ila ban dulaa ye ite foo faŋ kuŋ solission nkeena muŋ taa woo maŋ taa moolti.